एबे बहुते किसिम क लाईनसे चलेवाला चिजुक नाउ सबह कहले जौत जस्नेकी एगुणा त एबे मोबैल भेलिय । हसे ओकर पाछा एखान लौठा लौठा मटसैकिली याइली बणइ <noise> उ फेरी जम्मा हसे लाईने तेने चललही एखान बैटरी हसइ गहाइली । हसे तोर एखना सैकिल फेरी लाईनसे चलेवाला बणइ एखना याइली । हसे एबे कार सबह जिप सबह याइल बणै उ फेरी लाईनसे चले वाला याइली बणइ एखान सबह । हसे उ छाणके तोर एबे लुगा मा लाग्वे वाला आइरन भेलइ उ फेरी लाईनसे चललही । हसे केसवमा लगवे वाला आइरन भेलइ उ फेरी लाईनसे चला लही । हसे उ छाणके तोर पानी धिकावे वाला बणइ एगुणा उ फेरी लाईनसे चल लही । हसे जणवा मा बारके हिटर सबह हसइ उ फेरी लाईनसे चल लही । भात निझे वाला समान सबह बणइ उ फेरी लाईनसे चल लही । तिउना निझे वाला भणिया याइल बणइ एखना उ जम्मा लाईनसे चल लही । एखना बहुत किसिम क समान सबह याइल बणइ लाईनसे चले वाला ।